Natan ore ngonto i kami to nanaran pe sa wunte'e, ore su lirik na' kuman kan wokan na', nanawaran pe na ngonto tera <hesitation> ngonto i kami na' nanaran pe na ore ngonto su puyung kami ore ana, na anak i kami na ngonto mangase ngonto riri ore kuman kan wokan